Ntꞌomcheⁿ quiooꞌ na mꞌaⁿ quiiꞌ ndaa nnda̱a̱ nlꞌuu cantyja ꞌnaaⁿꞌ xioomꞌ matseixmaⁿyoꞌ cwii quiooꞌ na jndyetixjeⁿ quiiꞌ ndaa macꞌeⁿ ndoꞌ mati niom tiempo na cwiluiꞌna sa̱a̱ maxjeⁿ xocꞌoona na tquia maxjeⁿ candyooꞌ ꞌndyoo chaꞌ na tsjoꞌ oo ꞌndyoo jndaa mꞌaⁿna ee cwilaxmaⁿna quiooꞌ na tjo̱o̱ndye ndaatioo ndoꞌ xocanda̱a̱ na nntaꞌndoꞌ xeⁿ na taꞌnaⁿ nda̱a̱ mati mꞌaⁿ caluaꞌndaa nnda̱a̱ nljeii tsꞌaⁿ jooyoꞌ naquiiꞌ ndaatioo na manomyoꞌ naquiiꞌ ndaa ee maxjeⁿ luaaꞌ cwicꞌeeⁿyoꞌ ndoꞌ maxjeⁿ jeeⁿ macaⁿnaꞌ ndaa jooyoꞌ mati naquiiꞌ ndaa oo ndyuee candaa oo ndyuee ljoꞌ nljeii tsꞌaⁿ na mꞌaⁿ candaa mati jooyoꞌ jndye xjeⁿ cwicꞌeeⁿyo naquiiꞌ ndaa ndoꞌ xjeⁿ naquiiꞌ ndaa cwitsa̱ꞌyoꞌ ndeiꞌ chaꞌ na nnaⁿꞌndye ntꞌomcheⁿ candaa ꞌndaa.